Al akil al ana badora akhtar da, hubas akil hana al iʼesh al malkuk kan fi waqtal barda, amma kan fi waqtal hemu kan, ana ba faddilal akil hanal ris. Arris da be aiyi yeke kula bafadila da kan fi hamu, finshan fil hamu al akil tagil al markuk da bi taʼi.